Nafoore wonnde e gollirde suukara feewnaaka tawatee ina fonndaa haa foti. Kala ko fotata e ñaamri, ina winnda hen fof, ena feewna. Kadi kala ko moƴƴaani mo sellaani, tawatee ina itta hen, <hesitation> bonande wonnde hen nde, <hesitation> tawatee ko wulaani. Ina waawi kadi addude kadi rafi gonɗo ngati ko huunde feewnade, feewniraade goɗɗum. Suukara naturel ɓuri welde.